Fanazavako tsotsotra ny fanamainam-bolo ohatra hoe brochigne zany izy fitaovana ampiasaina amin'ny herinaratra, mamoaka rivotro tegna mafana be zany izy ary malaky be zany izy amin'ny fampamainana ny volo; ampiasain'ny viavy.